نعدي ليله في <hesitation> فندق <hesitation> مضخم برشا ويكون <hesitation> حلو ومزيان وفيه برشا حاجات، ما- <hesitation> مشيتش لفندق مضخم أنا في حياتي، كلهم أوتالات عاديين، إذن نفضل أني <hesitation> نعدي ليله في أوتال مضخم ون- <hesitation> نعدي التجربة هاذيكا يكون عندي تجربة في اللوتله المضخمه، ما نحبش الطبيعه والتخييم، ما نحبش التخييم، مانحبهاش.